kiti sini into ñuu ntiu kuutii nti´yoo ta´nuu nti´yoo li ntoora ña sitiuri sa´ri tyoliri hua ta kuantiu yuku kuantiu yanu kuantiu núú itaka tyori i´tka ñasitiuri ku ixi itu´ka a ite kuíí li ite ntakuu mi yuku li nta nta´a tuu tuvisia ka nta´a tu tuni´i ka ntaá tu nta tiikú kuu miru yaa ñuu ntiu ra tyikoria taa´ri ntotori´a sa´ri in ña umm sari tyori ta nti´yoo lika yanu kita uvi a uni ntivi li ñaa siakiri sa ñaa-m núú tavi sée liri ra sa taru tyini ku ni sianu séeli ri ni sianu ini ri ra sa salintori tyoori ra kee ri kuari arua na kakituri inka kua hua ra sa saá turi inka tyoo síaa koo nantikori tyo yatali ri´ha ka ñahua sinintiu sa´a nti´yoo into ñuu ntiu